Berre tun yenen beree inamaan kitaba nekhethu kitaba aina birrkun woth ghurthee miin kakhe kassa dhub maaana ithaenen won akhanatha won athin miin kassa khabathethe kitaba laan thethe itpangetha kashule khofa nethe khaa wonthethi khofaa nethe khaa stry akhi worrah khofa nethe dhub kitab khulii irnetha